Nhu nhuruhe elebadunzi hamo huru nhe elebadu zi ma lu mowweru nmasi nu ha ele badu di bu ka agwa nakpa agwa oma nakpa budu nu owu budu koma obia budu koshen obula budu ama because nowule budu ojor imasu zila he izi inowu budu gbaqorugbagor masu zila heizi, masi yedi nu ha badu even di bu owee inowu budu eziokwu inowu budu buruoma iwu budu ihuna ikuhia imowu ke hehen nu nwa iwai oha bayi aka iri obia budu buruoma nmasi yezi nu hezi nma inowu ke anwa kpegide nwoka kpegbu nyeka nmasi zazihezi nmasi ya sihezi buru owee ihuka obuoma ikume ihuka nu ka meru si heha anwa si kweka oha nmasi yesi nmasi yeri owee nu whohiaru nu chineke nu yabiko nmepeni nye nukpa akpa bia nye osogide badu iro nha nyeche nweru giniya daziri ogweyala ari-aru nmasi nazi masi bia nu iyo so badu no so nyeka whorhiaru ika choi hehen chineke nu ya wenem igbudo ozogba ileanya kpa hehen. Ka bu nha masi ke yaziri bu nu ihuna madu ibeyi anya ihubedi eveyi nanya nmasiziri hezi nnasi zazi nu hezi nu ihuru nyeka ka be gbume ayi nu jiwa wenem iwai yesulem ogbali ya wulen oro iherikam be gbume ya. O’ nmasi za ziri hezi iburu nye nakpa agwa ke nmasiyaziri hezi nyeme we nmasi nu hezi nmazi yazi hezi qaru nu owee maka bu nwo yele ka bu nwo nye nuka choi nwa jiqor nha anwa jigor taa bu hala iwai mati anwa qweru yesineya aka nu budu ma yaleze oro okwukwo one zioro okwukwu nja ma ya suya mu oro-okwu kwo maya mugu aru muqor aru anwa zuya me be badu nmasi zinhe hezi but bula ke anwa wenhiaruanwa nu sunu ri wan sunu ri oza nye yena aka nmasi zazi zanu huyi anya because ka bu ihuna anya ke chineke karu owee hubaduibe nu anya mia bule oma ihuna badu ibe anya nmasi chineke yazi hezi nmasi elebadu yazi hezi nmasi kem nuihuru yazi hezi but se ihuna badu naanya naka owee aayi su nwazi owu anwa nu sunu nwa yeri sunu anwa nu su anwa iyowu nmasi zaazi hezi nzam ihunaanya nu nha ma huna aa anya nkpole ke ogor obuma me yokpo oyor me ha nmasiziri nmasi zila nu hezi nzohu ovu nsu nu onu ihuyi na akpa ovu nu su ihuyi he iqizo nunzo na ama na ha be nu oluziowwu nluoqwu because nmazi zihezi buru kpo iqa neme bama mee ma nmasi ziri hezi.